Ñy mombamombany ñy sakafo a Danimarik'añy: Rozy a Danimariky añe, tea raha matsiro, <shushes> aharo aminy ñy hena, <shushes> ñy fia, ñy legimy zay ñy tena tea ndrozy añy fe atao mamy, <shushes> rozy koa tea mihina menaky ôlive, manahakan'izao ñy fampiasà ndrozy sira noho ñy tamatesy, ñy sakafo mahazatsy <shushes> androzy añe, atao hoe firikadelery zao,5 noforoñy ndrozy bak'aminy ñy.